Raha taraiky irery eny amin'ny zana-bolana aho de ny ataoko misakafo aloha zà. De misotro rano, de miezaka mandihy de miezaka mamaky boky ihany koa, de mijerijery ny tontolo manodidina. Satria impiry ho taraiky eny amin'ny zana-bolana moa, de miandry, de mitomany rehefa ela loatra ny olona.